اللغة الام من ابويا وامي هي اكيد اللغة العربية لان هما يعني عرب فاللغة العربية دي اجمل حاجة، لكن ابويا بيحب يتكلم يعني انجليزي وبيفهم مش لأ وهو اللي كان يذاكرلي وانا صغيرة المادة دي وكان يعلمني ويعلمني القواعد وكيف اتكلم.